على حسب اللياقة وتحمل النفس، أغلب الناس يجدرون يكتمون نفسهم تحت الماء حوالي ثلاثين ثانية إلى دجيجة <hesitation> أما اللي متعودين، مثل الغواصين الحر، يمكن يوصلون <hesitation> ثلاثة إلى اربع دجايج أو حتى أكثر.